Ɔ̀ɔ̀ sèè ka naȧŋ woò mìȧŋ miŋ jɔ̀ȧ naȧŋ ko sȧȧŋ maŋjȧwè, ɔ̀ɔ̀ɔ̀, e e watiɛ̀ e watiɛ̀ duùm kìlaȧ naȧŋ mìŋ jiwiȧ lɛ sɔ̀ngɔ̀ duùm kìlaȧ <noise> nɔɔnɔŋ diè guùŋ mìŋ jiwiȧ, mìŋ jiwiȧ wèè maŋ hour nɔɔnɔŋ diè guùŋ, mìŋ jiwiȧ kpeìŋ kɛ̀ kȧ kɛɛyɛ̀, mìŋ kɛɛƴɛ̀ kɛ̀ kȧ zoolò, mìŋ zoolȧ bɛìŋ kɛ̀ kȧ jiwiè ɓɛìŋ wèè wèè wèè wèè wèè duùm kìlaȧ è taai kɛ̀ nìì ngȧȧ sìȧ kȧ yèwȧ dìì.